هلّأ المُحلّي الاصطناعي <hesitation> طبعاً الو اضرار والو فوايد. وهوّ هيدا بياخدو ال- النّاس مسلاً لي عندُن سكّري، أو الأشخاص اللّي عم يعمله ريجيم <noise> وعم بي حاولوا يخسروا وزن. وطبعاً هوّ أمرار بي كتير أمرار الو فوايد بس بالمُئابل في الو أضرار ولازم الواحد يعرفا تا يشوف بدّو ياخدو أو لأ. ولازم عا طول ال- الإنسان الّي بدّو ياخُد مُحلّي اصطناعي يستشير إخصّائي التّغذية الخاص في. هلّأ الم- ال- <hesitation> المُحلّي الاصطناعي <hesitation> مسلاً أنا كا إنسان عم بعْمُل ريجيم وبدّي اخسر مسلاً كم كيلو من جسمي بدّي اخسر دهون، بروح بستعملو أنا إنسان عادتاً بحب كتير السكّر بالقهوة، بحب السكّر مع الشّاي، أو أيّا مشروب <hesitation> سُخن مسلاً بدّو سكّر أنا بحبّو يكون حلو، بس السكّر الطّبيعي الّي نحن منستعمله بيتخزّن بي جسمنا على شكل دُهون، ولنخسر وزن ما لازم ناخُد هيدا السكّر الطّبيعي. فا نحن شو منعمل؟ منروح منحط مُحلّي اصطناعي بألب الشّاي أو القهوة وهيدا الشّي بي ساعدنا نتئبّلو ونضل نضاين إنّو ما نفو- نفوّت سكّر على جسمنا، وبال- بالتّالي عم نخسر وزن. وخصوصي مرضى السكّري كمان تا ما يفوته سكّر على جسمُن سكّر اصطناعي أو سكّر طبيعي بيستبدلو بالمُحلّي. ومسلاً مُمكن يعمل بأعمل كاسترد بس بي مُحلّي اصطناعي، مُمكن أعمل أيّا نوع من الحِلو بي مُح. مُحلّي اصطناعي أو يشربوا قوتهن بي مُحلي اصطناعي، وهيدا الشّي بي ساعدُن إنّو ما يعلى نسبة السّكر عندُن بالدّم. أمّا بالمُئابِل إزا أنا عم بحكي من ناحية صحيّة إنّو أنا عندي خِِبرة بالمجال الصحّي شوي، <hesitation> إذا أنا باخُد مُحلّي اصطناعي هيدا الشّي بيخدع <hesitation> متل النّظام الإنسولين الّي عندي بالجسم. يعني أنا أخدت بدل ما حُط سكّر حطّيت مُحلّي اصطناعي راح جسمي تهيّئ لي هوّ هيدا ال- العمليّة الطبيعيّة يلّي بتصير عند أي حيالّا إنسان أكل سكّر، بروح جسمي بيتهيّئ بي ئول إنّو أنا هلّأ واصلني <hesitation> كميّة كبيرة من السكّر على الدّم، بس <noise> المُ- المُحلّي الاصطناعي منّو متل السكّر الطّبيعي ما بيمتصّوا الجّسم ما بيوصل على الدّم، فا بي روح جسمي بي تهيئ على الفاضي بيئوم ما بيوصلو أيّا سكّر، بي كون بي هالوقت جسمي فرز كتير كتير إنسولين لإنّو الإنسولين إذا نحن منعرف هو الشّي هوّ ال- الهرمون المسؤول إنّو يوطّي نِسبة السكّر بالدّم. فا أيّا- أيّا وقت نحن مناخُد سكّر منفوّت سكّر على جسمنا من النشويّات أو من أيّا نوع حلو بي فوت سكّر على جسمنا الإنسولين بيعلى بالدّم كرمال يخفّف نسبة السكّر و بتتحوّل هاي السكّر لا دهون، أمّا إذا أنا <hesitation> أخدت مُحلّي اصطناعي الأنسولين بينفرز بي جسمي بس عالفاضي ما في ما وصلوا دم ما وصلوا سكّر على الدّم. تا الإنسولين يروح يوطّي فا شو بي صير بيخدع جسمي فا لمّا الإنسولين يعلى هالقد بي صير بيطلُب جسمي سكّر أكتر يعني أنا عم باخُد مُحلّي اصطناعي عم بخدع جسمي الإنسولين عم يعلى وبالمُقابل ما- عم- ي- ما عم يوصله سكّر لهوّ يشتغل عليه فا بصير جسمي <hesitation> بيعمُل متل بيطلُب سكّر أكتر وأكتر وبصير اشتهي سكّر أكتر وأكتر. فا أنا من- من ميلتي ما بحبّذ إنّي استعمل مُحلّي اصطناعي، بالمُئابل اب- بروح للخيارات الصحيّة يلّي هيّ آكُل أ- أشيا حلوة بي مُعدّلات كتير قليلة بي توازن يعني واستبدل ال- السكّر الاصطناعي بي سكّر طبيعي يعني بدال ما حط <hesitation> سكّر بي- بي قلب الشّاي أو القهوة حُط عسل، بدل ما آكل قطعة حلو آكل قطعة فواكه كل شي بي اعتدال. <noise>